نقعد نقرا نجيب معايا كتاب نحبه, إلا نقرا حاجة تكون بي دي إف من تليفوني, وإلا إذا كان هكا نشري جريدة ونتطلع لأخبار اليوم, ونشوف الطقس, أو كان نتعلم حاجة جديدة ونفيد روحي زيادة, وإلا نقعد نسمع شوية إغنيا بالكي, وإذا ننجم نلعب شوي بالتليفون, كان عندي لعبة نحبها, وإذا دا ننجم نمشي معمل دورة في المحطة.